एक बार मु एक बस में बैठी थी ऊ बस में घनी ज्यादा भीड़ थी। मु तो सीट पर बैठी थी पर मारे बगल में एक दा जी खड़ा था वो एक पैर से विकलांग था। वे बहुत बूढ़ा था तो मैं उन्हें देखकर उन पे दया आ गई। ओर मैने उनसे बोली कि था मारी सीट में बैठ जावे मैने की की मु तो कड़ी हो जाऊंगी‌। मु तो कड़ी भी हो स कु पर अभी मार से ज्यादा था ये जरूरत है सीट की इसलिए था बैठ जावा। मु तो फेर भी जवान है कई फर्क नि पड़ेगा मै तो।